أنا شغلي كفري لانسر، أو عمل عن بعد يتطلب إني أداوم بأوقات <hesitation> عشوائية، أو حسب وقت فراغي، <hesitation> فممكن إنه يكون <hesitation> ثلاثين ساعة في الأسبوع أكثر ممكن أقل، حسب طلبية العمل، <hesitation> إجازاتي بالسنة مفتوحة قد أنا أقدر، <hesitation> متى أقدر آخذ أجازة <hesitation> من العمل ما استلم مشاريع.